Mebjpj dj mebenya tum a medze bjkenkan nyimpa n'adwen kyjn dj mobotum meenya tum a medze bckc ekyirkyirkyir. Siantsir nye dj, sj mutum kenkan nyimpa n'adwen a cno onyimpa biara osi m'enyim biara no mutum muhu adwempcw a cwc ne tsirmu dj cwc adwen pa anaa adwen bcn na motwe moho anaa mutum menye no yj edwuma anaa yesan. Ntsi cno bcboa m'abrabc yie kyjn dj mobotum m'akc ekyirkyir koraa.